Ani nukhungo khoroktham kokthai kok salaio kokborok tei bangla tei english tei hindi. English kok khe kok salainani bagwi puila kok phiya bangla tei hindi kok no juda juda jaga ni borok rok kok salaio. Kwbangma kok sanani bisingtwi hukumu bujinani kokno kwrak khlaio tei kwbangma dophani borokrok bai kwrwngwi tongmani. Chungkharni bisingo kokthai phwrwngna bagwi uanamani bisingtwi gyan rwkjakwngwi thangmani tei hukumu no mwthangwi tonmani. Khoroksa khoroksani kokthai kwbangma wngmani abo kaisa belai kheno nangkukmani manwi. Kok salaimungno teibo kotor khlaiwi tei nukmungno kotor khlaiwi.